A byooŋ wi ma unbesde, a byooŋ wi ma ungegi, a byooŋ ngi njali ma untéyi, we gíta a haŧ. Haloo hal gímbe nga ahaŧ, umada gaadu unúmale, a wi. Unnúmali mo a wi doroŋ, unjóoda a wi, gingiti gembe njali ma unúmaltin gi, gii ggi mada gaŧa hamma. Gihúri gembe njaloo njali unúmalti gi, gii ggí mada gaŧi hamma. Dong wee tínga ayooŋ we, ñíni amahla, ndu uto ngi buulu a njiŋne, ndi wo yaa unúmalu, unɓadi yíŧi ma, hi ma yingani ta nduulu ugee ma biiŧa unɓad ma, hadu unjóod ma. Hinooni ubiiŧani ato a njiŋne atinan gi ngi wil, aa nnúmale númale, a byooŋ bembe wee wi mada gí wi ma húri yaa woo we, antimbi mada wi ñína winana ngédi yaa go, yooŋ, ayooŋ hembe wilaa ma ɓal. Wilaa ma ɓal, gihúra ttin ɓal ma, gin gitita ttin ɓal ma, basgo aa nnúmale. Waato waati gi gaŧi mo ahúri yaa waati wommu wi janga gaŧi ngi ñí ma. Ndu uu nnúmale, holi ujanga ɓaani wil, gihúri gi ajangana ñaana, uu ttin giti gi, basgo unúmalu; Amadana ñaani wil, unúmali wembe, unŋati wi, hanganti uga a bsín yóbdi ma fana unnúmali mo, a wu númali wembe boli ma utto ɓenŧi fta. Win wi tíngani unúmale, wo ggíti giindi ma ga a wi ma untéy, bari san glo giindi ma fana gi nan hotindi ngi hú ma. We fana wee gí, hal maa ttin númale, hande Haala mmegsedimate, byooŋ bembe, huuŋ.